حياه جيده يعني حياه بيتوفر فيها مصاريف اكل و شرب و تعليم وصحه <hesitation> علي الاقل بيتوفر فيها الحياه الرفاهيه العاديه مش شرط تبقي حياه عاليه جدا بس بيتوفر فيها الحياه الكويسه يبقي فيها امن و امان وراحه ، بني ادم مش شايل هم بكره او خايف من مصاريف بكرا.